Toh mi'ummake fajira minti shappanɗe tati yahugo shappanɗe nai ɗun he'ayam mi yiiwa, mi julaa, mi nyama har mi dilla pelle kugal